نعم من المهم مشاركة جميع الشباب في الأمور السياسيه, مميزاتها, أولاً, صوت مؤثر, الشباب يمثلون نسبة كبيرة من السكان, ومشاركتهم تعزيز صوتهم في اتخاذ القرارات, ثانياً تغيير إيجابي يمكن أن يساهم الشباب في إدخال أفكار جديدة, وحلول مبتكرة, ثالثاً الوعي الإجتماعي ومشاركة الشباب بيعزز الوعي بالقضايا الإجتماعية, أما العيوب بتكون عدم الخبرة والضغط الإجتماعي ويشعر البعض بالضغط للمشاركة أو تبنيه-.